Tambi ino ningaikunda ayiya ino mutu akupele akuomba vintu vizima vino nantu yakutamani kwamba fulani wiya kwakweli asi nitabia injipe, <noise> wazipa kuyantu <hesitation> mambo yakwe kuyaomba ningo <hesitation> wala asi mkorofi wala asi mnyanyasaji wayantu eh ali ntambi lino chila muntu akupela akutamani. kwamba nani kwene ningaya ngati fulani wiya ngindi ni tabia iya basi nani kwene kidogo inie ngati fulani, wiya <hesitation> kwa mfano kukwa ku mwitu ningalola tabia ngati yakwe baba robati muntu uno takapela tuli palipanga tabia yazipa kuli chili muntu na chili muntu akapela akupendezya ni tabia yakwe ino alinayo <hesitation> kwanza umu piganaji wikazi <hesitation> asilinga eti kwa sababu alini nafasi ah ahwene akatola muntu uno alini nafasi na uno atakweti nafasi ngati yonsi aliyonga yafanine kimaisha <hesitation> pasinavyonda achono nawekwene akole ngati akole akumunya nyasa wiya uno atakweti tabia iyo atakweti eh.